Yë martillo ji'im yë tyunk padyë ma a'ax dun, yë a'ax dun tëjk mut'spë, tëjk adyumbë, ji'im a'ax yë yaj, yaj, yaj tunyë më a'ax dun yaj nënyë wa'atënyëjën, yaj nënyä je'e a'ax dun yawojmukyë yabëjmukyën tijatyë a'ax dun ji'im yaj tunamë pën jedun este mayë a'ax dun yadyunyën yë mexë, yë kondyë, ji'im yë mëd tyunpadpë ma yë este roperën, yë a'ax dun mas yajtum pën jedun tëjk mut'spë.